Jari injo kanreanga nga, nu coco' a nipasipallu kanre, abbansa <hesitation> utang, utang <hesitation> keloro, <hesitation> utang nangka, utang <hesitation> kaliki, utang loka, utang puso. Kulle ngase' injo ripasi pallu, ripasi kanre kanre. <hesitation> juku', e juku tunu, <hesitation> juku' ja'ja. Kulle ngase' injo ri <hesitation> pasianu, pasi anu rung kanre. Nu ri tunua kulle todo', juku <hesitation> jangang, <hesitation> juku <hesitation> puso tunu rilahara. Kulle ngase'. <hesitation> kulle todo' nu risanggarayya, nipasilau' to' kanre. Abbansa <hesitation> anu injo, <hesitation> juku sanggara, <hesitation> jangang sanggara, <hesitation> apanjo arenna? <hesitation> doang sanggara, cumi-cumi sanggara, kulle ngase' ji ri <hesitation> pasikanre, ni pasianu pasilau kanre njo anua, <hesitation> apayyasse injo arenna? <hesitation> doanga. <hesitation> kulle todo' <hesitation> anu na kanre, <hesitation> daging capi, kulle to'ji. <hesitation> manna kanre ja na ce'la, kulle todo' ja pole anjariyya. Punna anre'ja pasi lolongang punna kanre ja intiyya. Kulle ngase' ji. Ekanre rung <hesitation> kero kaluku kulle todo' ja pole <hesitation> anganu, anjari. Poko'na kulle ngase' jiyya punna kanre ja. Anre'ja pole masala iyya. Manna kanre ja na ere, kulle todo'. Ekanre na masako, kulle todo' ji. Talarie minto' ja masala punna iyya ji injia. Iajintu punna ma'a anu, kulle to'ji kanre na <hesitation> lada, <hesitation> tarasi, kulle ngase' ji anuayya, kanrea ri pasilau' poko'na anre sala punna kanreyya.